<hesitation> Matetiky rah ôhatra oe rah misy lavaka maromaro matetiky ôhatra I tsôfognizy, mamoaka feo, fô ny mampiavaka ny trompetra a <hesitation> oe maro fonctionnalités agnatigny ai, ôhatra oe misy feo maromaro zegny akà de igny amnjai o arakaraka le tsindriagnao igny no ahaizagny i mahatônga izy mamoaka feo fô ny mahatônga azy mamoaka feo lay izy i tsôfigny.